ایک مچھلی ہوتی جو اپنا سانس بار بار اندر لیتی اور اس وجہ سے اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا رہتا وہ مچھلی جو بڑی چھوٹی ہوتی رہتی اور پانی کے سرفیس کے اوپر آجاتی، اس کا نام ہے پوفر فِش وہاں ایسے چھوٹے ہوتے اور جیسے وہاں سانس سانس اندر لیتے اپنے ایک دم بڑے بڑے ہوجاتے، غبارے سرکا، وہاں ایسے اوپر کے لیئر میں آکے بھی پوف ہوتے اس وجہ سے ان کا نام جو کی ہے پوفر فِش وہاں ایسے جو پانی کے ایک دم نیچے رہتے لیکن جب وہاں پوف ہوتے تو وہاں فلوٹ ہونے لگتے پانی میں تو فلوٹ ہونے والے جیسے وہاں ایسے پانی کے اوپر والے لیئر میں آجاتے اور اس وجہ سے دیکھ جاتے وہاں پوفر فِش جو ہے بہت پرانی مچھلی اور وہاں ایسے زیادہ کر کی سالٹی واٹر جیسے کی اوشن ہوگیا وہاں جا ملتی ایسا نارمل لڈی وڈی میں وہاں دیکھنے واسطے نہیں ملتی